Nyor :or no-a 'de 'jeh 'de 'an 'kmo 'di or-: no 'de :zai 'kele-a:, 'on 'de-a no deh 'jeh 'do 'on bo. :m or 'on 'de se 'o 'on bo-dih pobpo: dee, :yee' ti 'on :ne-a ken :yee' 'on se-ih ken :yeh-dih dee. 'On 'de, or pobo 'o 'on bo-dih dhih 'o, 'on 'de-a pobo 'o 'on bo-dih dhih, eh-: no-eh 'de 'on :yeh-dih ti :daa ken. :yee' nyor :or tba 'o 'on 'de kpuh 'i :neheh', :mor 'on 'da deh :daa zean' 'an 'bhorn-eh :or 'nyi 'on, or-: 'dhu 'on 'de-a 'dei'-yu. :mor 'on 'da nyor :klaba' 'an 'bhorn deh :daa 'o, :yee' or 'da deh :on 'da-' 'on se-eh klehkpeh 'ble jorwor: :yeh 'on 'ble-a 'an mu-eh :on 'nyi-' :yee' or 'nyi-eh 'on 'weh. Or-: pobo 'o 'on bo-dih, :yee' 'do ti :daa 'o 'i :yee' 'on se-eh yubo:, :eh 'beh tuh po 'on :baa' deh 'i 'on se-eh yubo:, :kaa 'jeh 'on 'ye-a :baa' :korn 'on se-eh yubo:, :baa' :yi-de-di boi' 'on se-uh :korn, :yuh :on :ne-a 'nor :on-: :mor-: :a yi-a 'de 'di mor-: 'on yubo:. Eh :ne-a 'o :ne :neee: :weh 'de 'on yubo-eh :eh :mor 'on 'ble :baa-a :yi de-di' :boi, jorwor 'on 'ble :baa' 'cheh, jorwor 'on worn-ih eh :mor :on :baa' or :kele: :ne 'kmo tuh se-or deh 'i po :yee' jorwor 'on worn-ih. :yee' 'on 'de deh 'jeh or-: no :koan' deh 'jeh, or-: or 'dei' yu-: mor-: no :koan' deh 'jeh 'do 'on bo. 'Do :dha 'on 'beh-dih: 'on 'ye-a 'ti-dih 'do 'o <noise>